Ia, misy ôlo <hesitation> alerziky ny <hesitation> sakafo mahazatra regny, ôhatra zao hoe misy ôlo sasantsasany alerziki-na rognono. De ny sasany ndraiky edy <hesitation> alerziki-na fruit de mer, sasany laoko, de misy kôa o ony olo s- <hesitation> alerzikna frezy.